بصراحة انا بحفلة زفافي راح اشوف وغاح اطيق اعغف منو حظغ ومنو ما حظغ واعتب على الي والي حظغ والي ما حظغ بس بجنازتي ما يعني ما غاح اعتب على احد ولا غاح اقول ليش هذا حظغ لان اصلا ما غاح اكون انا موجود فبقت الي يقدرني ويحبني غاح يجي على يوم جنازتي والي ما اقدرني ولا يحبني ما غاح يجي